لو كنت مضطرة اختار عمر واحد, اختار العشرينات, لأنها فترة حلوة, فيها طاقة وحماس استكشاف, في العشرينات الواحد يكون عنده فرص أكبر, تجربة أشياء جديدة, سواء في الدراسة أو العمل أو حتى في السفر, بعد تكون فيها مرحلة بناء العلاقات, الصداقة, يعني عمر مليان بالمغامرات والتجارب الحلوة.